Idi mi rakolo bian ghan ilo asidu ghul otu-abiweeki pho. obeel adughul otu a weeki pho ikolobian ami meem di eteeny oogn pho a suorgh pho, mi a baal diyaa igbea pho, mea baal diyaah igbea pho opo pho esigh iraar ikalah etenom oogh pho asuogh pho opo pho. Edighi dioph ikalah eteanom oogh pho a suugh pho kumi a kureri ku mi amiigh obere ghi. Ibereghi pho a mi ketol, iraar di ikala mia bereghi iraar di ikala pho. Memdi mi a beregh iraar di ikala pho a madam mia sighe oghoogh mia taal miro raal oghoogh pho ophon pho kumi asighe muum mia sugha onuami mia zuh ku mi a mite eruugh mem lo mia mite erugh mi ka gbie ghi monday, dio pho a diphe pho mi rakaaph ghan bo ma dibeel adughul otu pho pa a week pho. Kuedighi kue dighi iyaar dildighi ogudu po mi ka ki otua school. Miroghi otua school ro righeel kumia aki eleghedum pe mi aghi eleghe dum mo mi a bulah padio pho a diphe pho metean. Eteeny oogh adiroor oho mi ma lhe edien eteeny otaany mia bele aheh edien, eteeny dulee mia bele ale edien eteeny diop di ikula mima ghia mina ebele ebaal diroor omune niom iyaal adughul otuph mia bele atuugh iduon pho mia di ghi Mi a suma oogh pho a suogh pho mea moor sour mi ro bere ghi ro madam, me dighi o diiny ikaala diroor pho mem di me dighi odiiny-di ku mi roo bereghi ro ma̱n, mia bele a sighe oghoghi mia thaal, miro raal mi a sugha onua mi. Eteeny odual ikala mia ihe edean mi ayeene otu itughe mi pho mi roghi otu itughemi pho mia tool pa pho eteeny oniindi riyaal ikala po oniin di riyaal ikala pho mia teghel mea tool meale edean, me ro ihe adean pho mea tool…ooh reteenyoogh kala elo aduleh mi adua a ki otuibere ghi mi ro ghi otu ibereghi pho, mia bereghi otool po otuibeereghi pho, mia tool eteeny odiiny ikaalah reteeny odiiny pho ikala pho mia tigheel. Mem dimi ro righe el mea wha iyaar mea ihe mi ro leh mia tool eteeny diop ikala ku mi aki a mina. Mea bereghi mia iyaal adu ghaal otupho metean. Omune niom iraar adughul otupho mia bile keeny a metenu oogh pho a surgh pho ikala pho mi rabetenugha bo mi abaal diyaa igbea pho tutu eteeny odiiny ikala mia sii ghe oghogh meataal mia sugha onuami, tutu mea dighi yough iipho ra ma dan meteeny odual ikala diroor mia bura muum mia yeene otu ituugha mi roghi otu itughe miphomi rotughe mii reteeny oniin riyaal ikala. Oniin di riyaal ikala. Mi maa yeene atighe mim mo righeel ku mi abile awa edean a leh mi mo leh edien pho diopho adiphe pho kumi a phooghian dule ro kighan otu ibeeree ghi. Esi di edighi omuneniom iraar a dughul otupho or edighi ni dio ibereghi di emegh di roor ku loor idi mi ra ki ghan bo oti itu ghe mi pho mikatue abile obo aweh di uluugh imidien kopoghaabo iyaar odighi ku mi ratool ghabo epe otu itughe mi pho. Omune niom iyaar adughu otu pho opo pho kuedighi keeni radi aakeh po mi ka boon diroor. Oogh ikala mia beteenu mia bere ghi tutu mia tool odiiny pho ikala pho retean. Mia taal oghoor mea suugha muum. Dual mi aleh ed eal, moa ki ephe otu ituugh emi pho rꞌyiil ikala mia tean ati gheel mea pho ghian mia who edean a leh ebile eteey aleh, adule mia bile awa edien ale. ikala dule miq ki a mina duor pho me di inyoor adughul otu. Chop a suugh chop ikala dule mi aki a mina edua pho m dighi inyaar adughuul otu. Oagh adughuul odu pho iduon kee ni ki di mi ka di ghi. Mia betenu diroor mia beereghi mi moo bereghi oman miaki aburamuum mia altaal oghoogh mia wa edien aleh alyene otua school. Opho pho edighi edighi omune mom oogh adughul otu pho adio pho adiphe pho kua dio di ro kighan a school bin ipho ri pho iyaal adughuul otu pho rokighan mi mo odighi iduon pho mia ki otuan school mi mo rool reteen dioph rꞌiyaal ikalah mia tighel. Mi mo righed mia wa edien alhe edigji obaak mia ki eleghedum atoal eteeny odiiny asuogh mi no righed owhuramuum, tutu reteeny esugha ikalah mi ma mina apooghan elo adio pho adiphe pho etean odiiny adughul otupho, ebaal edigh obaak obodo edighi ogudu ado lo idighi gake, pho rebaal mi mo moon obetenu, robereghi rotoola onu pho, roraal oghogh mia wa edien mia leah. Mia yeene eleghe dum mia ku muan mia mea dighi isi mia si, mo saam a̱ leeny yooh mia saam, mo sam arukuoroo mia sam miro dighi iphen pho mia behe atigheel. Mia wha muum aburah mia wah edean abilo alhe mia phooghian, eteeny duleh mia bule alhe edien kumia bile aburah muum, mia agbi obere ghi ominah opo pho odiiny adughuul otu pho. Omune niom odual adughul otu pho adighibo cho ibeere ghi pho mia ki otu ibereghi mia bereghi mia tool aboom enaan ami. Mia oboom enan pho mia tool ephe mia a bere ghi mia a tool ephe mia teeny diop ro niin okala ku mia a tigheel ologho otu mirighel ologhotu, mia awah edean aleh, mia tool apoogh lan, mia ki aphooghoogh weh mebile eteeny eloh adule mia bile atighu awah edean aleh aburah muum mia digh ologho otu a phooghian.